أكثر شيء أثر في حياتي هو كلام أبوي، كلام خلاني دائماً أفكر فيه هذا كلام دائماً في بالي، كلام أبوي كان لو أثر كبير في تربيتي وتشكيل شخصيتي، أبوي كان يعطيني النصائح حكيمة وكلامه دائماً يسددني في حياتي، كلام أبوي غير حياتي تماماً، كلام أبوي عن الأمانة والشجاعة خلاني شخص قوي وموثوق فيه، أبوي علمني أهمية العلم والعمل الجاد وده إللي خلاني ناجح في حياتي.